بالشّهر بروح لأشتري أغراض للبيت يلّي هيّ من طعام تقريباً ست مرّات بالشّهر لإنّو بي كل شهر بروح بجيب الأطعمة لّي لازمتلي للبيت من خُضار، من فواكه، من لحوم، من أسماك، من جاج، من <hesitation> حُبوب هيدول كلّياتُن كل شهر تقريباً بدّي ياهُن هيدولي، وأنا بروح تقريباً بي حدود الستّ ستّي خمسة هيك شي تقريباً لحتّى جيب مونة الشّهر كلّياتا يلّي هيّ مألْفة من اغراض متل <hesitation> بقدونس، وخس، وخيار، وبندورة وسبانخ، كوسا <hesitation> وما تبئّى منُّن للغراض يلّي هنّي البطاطا والسّمك والجّاج. والحْبوب هول هنّي تقريباً لّي أنا بجيبٌ وبستهلكن أكتر شي بالشّهر. وأهمّ شي بجيب الزّيت، والسّمنة، والزّبدة، لإنّو هولي كمان مُهمّين إنّي أنا جيبُن بالشّهر الّي بنفق في أغراض للبيت. وتاني شي كمان بجيب الخبز، والسمّون، الغاتّويات، هيدول كمان لازم يكونه كل شهر موجودين بألب البيت. وفي عندي شي مُهِم كمان بجيبه يلّي إنّو مِشان إذا الواحد سهران باللّيل بدّو يتسلّى ويسهر كمان بجيبٌ الّي هنّي البزورات، شيبس، شوكولا، هيدا كمان من ضمن المصروف الّي أنا بروح و بجيبه كل شهر للبيت.